Toggoore limse e waɗee ta ɗatal wartirki hottollo gaaraaji. Ta a wart- to ko wartiraama gaaraaji sey ɗum taarako to huunde nde ɗum wi'ata yang, to ɗum taariiko, sey ɗum sanya toggoore, ɗum sanya limsa, to ɗum sanyii limsa sey ɗum nyo'a toggoore, sey nde waɗanee daande.